Okay. Oven de la sɛla ti ba tara si'ira paanu koo meat pie duma la. N ani se'em la, a ani wuu uka la. Fole la boi bini la poe mɛ. Bilam n sɔi ti fu san laŋɛ bugum basɛ bini tuulega in ba zo'e suŋa suŋa ti fu san dikɛ <hesitation> paanu zom la bum bum san yagɛ san ki'isɛ bini fu wan nyɛ ti ba pɔsɛ fuusena hali fu san ka bisɛ suŋa fu wan ta nyɛ ti ba kabeya. Bala zuo ti ba tara paanu basɛba ti ba mi ana wuuu kabe mɛ la. So, oven la n tuni se'em bala. A de la zi'an, ani wuu uka la ti fu mi laŋɛ bugum basɛ bini. Bilam mi wan nyaŋɛ basɛ ti paanu ti fu yeti fu se nyaŋɛ bi kalam koo meat pie ti fu yeti fu she ta'am bi kalam. Mam puti'irɛ puan oven n tuni seem bala.